komiði sæl og gleðilegt sumar kynnum okkur löng ferðalög

og fáum krakka

ég heiti

í dag er sumardagurinn fyrsti hann er alltaf á fimmtudegi á bilinu nítjándi til tuttugasta og fimmta apríl það er

löng hefð fyrir því að telja að sumarið hefjist á þessum degi það á rætur að rekja til misseristalsins svokallaða sem tíðkaðist hér á landi frá landnámi þar er árinu skipt í tvo næstum jafn langa helminga sumar og vetur sumardagurinn fyrsti er fyrsti dagur

af sex í gamla norræna tímatalinu þótt það sé stundum pínu kalt á sumardaginn fyrsta er dagurinn vel valinn því tímabilið frá sumardeginum fyrsta til fyrsta er hlýrri helmingur ársins samkvæmt íslenskri þjóðtrú boðar það líka gott sumar ef sumar og vetur frjósa saman sem sagt ef það er frost aðfaranótt sumardagsins fyrsta það er frekar óljóst hvaðan þessi trú kemur en hún gæti tengst því að ef vorið er kalt er oftast frost

sumardaginn fyrsta sem þýðir að sumarið sé líklega seint á ferð þá verður gróður lengur að fara af stað sem er talið gera hann næringarríkari þá nýtist hann dýrunum betur sem gefa meira af sér fyrir vikið vísindamenn hafa leyst ráðgátuna um það hvert

fljúga þegar þeir yfirgefa Ísland á haustin

allt land og þekkist vel á því hvernig hann leitar að mat hann snýr sér í hringi á sundi og upp fæðu svo dýfir hann nefinu ótt og títt ofan í vatnið og tínir upp

þetta er ein af fáum íslenskum fuglategundum sem menn hafa ekki vitað hvert færi á veturna fyrst var talið að færu suður á Arabíuskaga en núna hefur ný rannsókn leitt annað í ljós þá fara þeir yfir í Kyrrahafið og undan ströndum Perú og halda sig þar úti á reginhafi þarna eru

og þangað sækja íslenskir

er ekki þungur en honum tekst samt að fljúga alla leið til Perú það tekur hann næstum þrjá mánuði

eru um tíu þúsund kílómetrar á milli Íslands og Perú hann tekur þetta í skrefum þótt óðinshaninn sé sagður vera en ekki sundfugl þá getur hann samt sem áður synt vegna þess að hann er með svokallaðar

hann sést víða hérna á fersku vatni á sumrin syndandi um hundrað og áttatíu þúsund býflugur í þremur

eru á þakinu á skrúðhúsi kirkjunnar sem slapp eiginlega alveg við eldinn eldurinn bjargaði eiginlega

af því að í reyknum er koltvísýringur sem hefur allt önnur áhrif á býflugur en fólk flugurnar hafa ekki lungu og geta þess vegna ekki dáið af því að anda að sér reyk í staðinn fara þær í hálfgerðan dvala og verða

það á eftir að staðfesta það með betri rannsóknum en ef það er rétt þá er komið að krakka Salka og ég er ellefu ára uppáhaldsbókin mín er bróðir minn Ljónshjarta eftir Astrid Lindgren geturðu lýst bókinni í þremur lýsingarorðum falleg svolítið sorgleg og ertu búin að lesa hana oft örugglega svona þrisvar fjórum sinnum um hvað er hún

um tvo bræður sem að fara í einhvern ævintýraheim og alls konar ævintýri gerast afhverju mér finnst hún bara svo falleg og skemmtileg er eitthvað fleira sem þú vilt segja um bókina ég mæli með að lesa það var mikið fagnað í garði fyrir

Síberíutígra í Norðaustur Kína þegar komu í heiminn finnast aðallega í Austur Asíu þeir eru í útrýmingarhættu og svona eru hugsaðir til þess að hlúa að tígrunum við þökkum fyrir

í kvöld og sjáumst á mánudaginn